e qab'aj ra'aj xu' ra'aj qana'an qaj qaj ch'atek qaq qupuj qiib' qa q'ab' o chewa' qasaka' qiib' qab'aj ra'aj xu' ra'aj qana' k'axk'aliil pero ketla' wachalaal e taq chee' wa k'o naj a naj alanxax pa wucan wa k'o junaj a limnax, k'o laj atulol e ra'at katpetek karima' laj riwach te kawilan kimayarek kikna' k'axk'aliil qana' ra'aj aj wunaq ent k'uwa' taq chetaq, taq chee' kikna'an kk'o juyak re'en k'o laj nikotz'e'j xanch'ita' laj riq'ab' te kinwilan junti taq rixaq xe myre mayreq kinwilan xiktinij kiib' en k'ere re'en xinch'ab'ej xinb'aj chikyan che xib'anan k'ax xinb'an chiwan tza'nimak te tz'nimak nigan kinch'ab'ej chetaq ween nigan kinxh'b'ej nikot'ej kikb'aj ta waal chuwan ost chek awajloom katch'aw kik'in akotz'e'j xa' katkito la kotz'e'j pene' kib'aj re'ex kinkitotaj kinb'aj chiwan taq nikotz'ej kinkinton e re'en rii' xinyab'nek veinte dias xinyab'nike k'o jun yab'iil riya' chuwan. na k'ol pi hospital xinpetek e mayarnaq taq nikotz'e'j, juntir taq nima nikotz'e'j e mayarnaq xinb'aj chikyan taq waal chimod kiya't kiya' taq nikotz'e'j kiwilan kinkam re'en ke kam taq nikotz'ej xinaq'n b'iik pa jaay xinya' kikotz'ej xinch'ab'ej te kinwilan che ke ki'kitek ke ki'kitek la' kisib'la kiib' che kesibla' kiib' k'o jun chee' kupux wural jun jun ooj nemalaj oj k'ot chek riwach kirya'an xinqupoj xiramaj riqa'b' laj nutulol te kinwilan laj ntulol la' juntir mayarnaq xinch'ab'ej kinb'aj chiran os taj kela' kab'anan in k'olek xinya' laj riya' in k'olek xinya' laj riya' cha'nem rii' chek kechilchit chek taq rixaq che kiksilb'la' kiib' ta kab'aj ra'aj li chee' la kikina'taj li chee' qatziij kikna'an kemayarek taq chee' keyab'nek y wan kach'ab'ej taj kikmaj kib'is kekamek xinwilan chij taq nilimnax chiriij taq nikotz'e'j taq nirosa kam wichi'iil pa jun iik' xechaqjek che kamek xaqara' porque k'ot chek lara' kirch'ab'ej xaqara' k'ot chek lara' kirya' kiya' kela' lo re'en kinwilan taq chetaq ween wan ink'o taj keb'usnek.